A m'fa sens senti di che i videogiochi al a 'na furma artistica, magari a i saran anche dë bele imagini, bele foto, ma pensu propi che no. Mi cuandi vëddu ün giuvu ch'al e davanti a ün televizur ëndua a ie dë videogiochi ch'a pasu, se guardu ën facia chi al e li ch'a guarda a m'zmìa imbambulà